Me a robo dighagh odepha me rꞌonun pha mi abinini. pho. Uroma imi, mo m, usoromi loreni torobo ekpisi di mi raki, trobi yaar lomi, ridighi, mi u puur u tughian enaan, mo mogh oghi laanu enaan opo ku orom de odiami ro oniim ami uroma mi iya phe pepho edighani ekpomiamir eteleyok seen a loor pha mi, na miin oye di a legheri yina nir magh, koo ma mem kue di ubumomy ka kenghan a magh a ni obumupho opo pho a dighi ken ni osoroma loor obumuuny pho eeny yina komiin ku na ku ma mii po magh ni ka bem mo di a dighi bo ubumoopho ku odi mi magh, muukr a ghi niin obumoopho kale mu kraghi usere ologhi epul pho ebam amuny pho retolaa nighaani i depho epul ikumara wepho rꞌe toghabo. So ma ken a miin obumoopho na ka kemni abile amaghaani mi ka tooghan okem omagha na okum omaghana. Ku pakiri osoromia loor pho me momi ongo oye ephomoghian ipepho ku edi ghabo siim a loor pha mi, mi a miin oye ku miin magh ku onagham mo mi ro magh ghen ayodi. So oroma pho opo pho ode pho ame r´oniin pho anii urooma bo iimi mo leghere enaan amoogh ephomoghen esi awe di r`ana etuman esi a´totrobo oye aloghonaan inii dighaash iboom mi abike ni asghe pa pho ooni ken ratomughom aaighan isam anmuny ami bull mo miin okumoor oye onina ku/suon ku/pogh ekpellen okumoroye ghalamo r`abaam buli, buli oboorian oton odua, ku miin okumo oye ku osuon mi ki inagham o adio mo abidi osnom okumonye ohm ghalamo iduon mi odibo ulnon mi pho onin pho abidi min ko bem ghan oye mo berrian pa ughupheri iim ou mo imi u/ghuphon mi ko/waghan sighiron so obegher, iyaar pho r´ooroma pho ode pho ami anno bo iimi odini siphe aloor pho ami r`idaph ni iimi nn abile ni asughe ken adughi aani ibamanmuny pho ami ku ipe kh teli yoor osighe bo ku odimom aani sien abnin pho ku re ki ni.